Haa, ovuroshi vwanje khukalenda, eyek yesu kristo, ne ovusangilani vwe litikhu lya krismas. Ndaliyanja khusira khwene. Litukhu lino livetsanga lya ovusangali lyakhumanyire mbu, mwami wofwe yesu kristo yali khwivulamo. Khandi livechanga litukhu lya ovusangali mbu khwicha khunyola kata tsinguvu, khwicha khunyola kata inguvu imbya, eyanza, okhutsia khusingila khu madhabau ne nyembanga singana <hesitation> district ya church of God in East Africa, Kenya ivetsanga nimbukuye, okhotio okhopa sing'ana, omwemiri we chinyimbo litukhu ilyo. Ndi nende ovusangali khulio, sikira manyire eeh, khuli nende ave mika lukano na lukano, khuli nende, emika cha avana vatiti khuluveka lwa drama, khuluveka lwa mashairi, nomba chingano. Aah yifwe khuli ise ndi mulala khuu khuve miika, saraa ss, amakhumikaa kara kataru, nende karano. Okhucha khum khumakhumi kaa saa saba, nende karano. Mokhuchia mwiku, nomba khuchia wa nyasaye. Kha ise ndi akarikari hano, nendayanza, okhuvolila omwami nyasaye viasa, vyanje murwe nende okhwimba chinyimbo cha chilondekhananga nende lisomo lya krismas. Nende <hesitation> kata amashairi ka krismas. Nyasaye waimbakho khandi avwene yahoo. Ma litukhu lya krismas ndalayanza khusira khwene mkale mukalenda ye si sikristayo. Litukhu lya krismas ndipee nimetakangakho livetsa litukhu iyo ovuyanzi sikira, khumanyire khwicha khulia vyakhulya vilahi. norasinjakho ingokho tawe, nomanya nolira chifwa lwaliolanga litukhu lya krismas, ee manya cha lero, kwicha khulia ingokho, lero khwicha khulia chichapati, sikiraa sikhuvetsanga khulitsangakho anyuma alya tahe. Kho litukhu lya krismas, nelitikhu lilahi, lyakhuulangamo likhuva lya nyasaye, okhusira muno okhwivulwa khwa yesu kristo, okhwitsa khwe, kata khandi khumanyire avevuli vave vali vanga wina. Nyela khonyola yali chosefu nende Mariamu. Ma khandi khumanyire mbu, litukhu iyo omwesi ishirini na tano yilyo eeh iyo omwesi amakumi kaviri nende kharano yokwo, diyolanga, khwakhamala ne khumanyire mbu likherekesanga omwika omuyha. Kandi mwika muya kula khumanyile kuvetsanga siku kuu, khuvwaso. Esiku kuu sino, khandi sivalwacha singana <hesitation> syo mwesi amakhumi kaviri nende kharano. <hesitation> Nikhandi khumala khulia, ovulayi khandi onyole yinguvo imbya ya nochende musiku kuu syo omwesi lulala. Khandi mwesi lulala yakwo, khumanyila nyasaye yasimikhanga ese sana. Sanasana khuikhuva lilye, <hesitation> erie mubible, nende lyo okhumuembela. Mali vechanga, litukhu lya khusangala ombu, khumale khukola omwika muya, kulwa ovulwalwo vwa nyasaye. Sikra eve nje vekomba khulola etikhu, lakini vole mwitukhu ilyo lakini, <hesitation> sivavetsanga vanyelwa tawe, sikira khu lwo vuyanzi vwa nyasaye. Valala vavechanga varemira, mumwaka omukhulu khulwo khulangwa nende nyasaye.